Drom gena ene gahi duhuru gena maha ngone so tolo ena sema mafu bolo hate rasi ena ma duhuru, ngone bato kalo ene sema doya ngaramoi ge ena ma duhuru lamo ua, ua se ena madoya ngaramoi ua ge ngone tolo ene sama mafu bolo cako sema hate madola madihuru lamo foloi.